Laaral ko shukka dabbaji e boɗɗun wala dalila haɗuuki yimɓe amfirki ɗum. Ngam yimɓe e dabbaji henndataake, yimɓe kondeye e nyama kusel e dura, e jannga sha'anu dabbaji. Wala leyfi ngam taagu ɓornaake laaral dabba.